Ɗik kunya kuret yi na kome mɨmop, mop pe cin ni tu a kishak koya shukup mop pe cin nya kishak, ko sam mop cin a kishak, so ngom mɨ’ mop a kishak mwan mɨ mop a kishak meɓi kumop pe cin wet mop pe cin ɓetu kishak. Kome kumop pe cin ni sakal mɨ mop, mop ɗi ki kasuwa mut mop pe cin set moptu kishak poo mop a kume mop pe tongmɨ mop a shwar ba mop ƙɨ tong mop ɗi ɓwakat poo tu muw tong mɨ mop a shwar loo mɨ mop a kukume pe kumop ɗi ki ɗi wet. mop ɗi mwan tu a kukume ɓii kumop pe satni mop pe sat ɓetu a pooshak mop tong tɨ mop cin ciin mutɗi a ƙɨshak ɓiku mop pe cin wet mop ɗi shap sɨkhɨshak muw pe ku yi na sɨghɨ mɨ ɗe ɗi, yi na ɗe ɗii met a ne ɗe ɗii met nya pe yina ɗe allah mop ɗiitɨ naɓe'ank mop ku tijan ɓi na le shum har mop yakal le shum mop mopti naɓe'ank mop ku tijan a peme ɓi mi mop kunya kukume ba mop ɗi yarda ti shap sɨghɨshak ɗii muw, ɗik kunya ku bis. yina mwan mɨ mop demop mwan veleng veleng veleng veleng pooshak, ɗe poo minya se ɗe poo mɨnya se mop ɗekem sam ɗe shelpootase ɗe shelpootase pooku sɨghɨ mop ta ɓumshak muw poo mop ki ɗwaar mop ɗwaar gum poshak ba ɓii ku mop ɗii cin ɗe mang pooni mang shel ɗe ɗi mang pooni mang shelse. Kat ni kɨ tal meɓiieeh hai hai a we pe piniyini tong te ɗii mwan ɗi. Ɗɨ tal ɗe ti pa nanjikunya nee ɗee tongni pooɗook ba ɗi taba orr muw, te mop ɗii mwan ɗi veleng veleng veleng pooshak koyi laa mɨ mop tal a me awe pe fel shil ƙɨ yitni te ga ɓiinise har yakal njep ni mop pee lukut ku nighin tu ni mop kat mop ɗii na nighi wa ɗesese ɓɨ njep ni mop pe we nji kus ku nighintu pe mun nighin kat laa ɗii tal ɓii ɓaa nga pe mang ni kɨ pe yini amma gu ɗaas ɗe koyi njep ni mop pe tal ni mɨ mop ɗii lukut ba mop ɗii tal poo kwe pikhintu muw mop ɗi solokoom a kɨ mu nighintu. Amma kai ɗik kunya kubis ɗe banya kuret muw ba mop ɗii iya toknan me lokaci m ba mop ɗii kyatu ladi muw ɗe ɗii put ya'ar metse ɗe ya'ar metse ɗe ya'ar metse njep mɨ mop ma hak mop ɗii mwan ɗi'a sese ba mop ɗii iya tong te mop kaatkashak di katka njep mop te mop pe ciin njep te kunakuret se kuna kubis muw. Poomop mwan mwaan a velang velang velang velang amma ɗik kunya ku ret ɓitmangse kat mop tok naan, mop tok naan ku njep mut mop, mop sat kubis kat kubis mop sat te kuna ɗe nya kubis kat a kuret mop tɨ kuna kuseɗe, ku bi a ar kuseɗe tap ku bii a ar kuseɗe muw. Amma ɗik kunya kubis ɗe wayeyeye ba mop ku lokaci ba mop ku ba mop kat tɨ mop tong ɗii tɨ mop sat ɓii kubis ɗii ku njep mut muw, njep mop ɗii mwan a kaa njep dal ku mop ɗii laa ting kɨ ngor ḏe ɗii put kimetse ḏe put ki metse ba ngu ɗii iya sattɨ yi cin kuseɗe yi cin kuseɗe muw ba ḏe ni cin muw